ജനുഅരി വര്സധ പോസ തിന്ഗോല്ദു ഉന് തിന്ഗോല്ദു ജനു। കേല വന്ജി ദേചിദേ മല്പ്പേ ഉനു പോസ ഫോല്ലോവ് മല്പ്പേ। ഏന്ദു ദല പോസ ഇമിനി പ്രോമിസേ മല്പരേഥനേ ജനു। സോന്ഥഗു അവേന് ഫോല്ലോവ് മല്പരേ ഉനു തിന്ഗോല്ദു സ്തര്ത്। മല്പുനു ജനു ഗ്യ്മ് പോരേഥന്ദ ഉനു തിന്ഗോല്ദു ജനു। സ്തര്ത് മല്പുനുഛോന്തിനുഇത്യ് വരേ പുര വര്സഗു ഉക്ക। ജനുഅരി ദിയന് ജനുഅരി അഗു ജനു കാഥന്ദുപ്പേ। വന്ജി രജതഥിന ഓഫ്ഫിചേ ഏദു രേപുബ്ലിച് ദയ് ല। ചേലേബ്രതേ മല്പ്പേ വേരു ഉക്ക ജനുഅരി ദിയ സ്വമ്യ്। വിവേകന്ദന അജയന്ഥില ഉന്ദു അജയന്ഥില കേല। അരന ബൂക്സ് ഓധ്വേ। വന്ഥേ ഇന്സ്പിരതിഓന് ഥിക്കോന്ദു। ഓവരോലി ജനു ത്ര്യ് മല്പ്പേ ജനുഅരി ഇദു വന്ഥേ। ഏദ്ദ ഹബിത്സി ജനു ബുഇല്ദ് <hesitation> മല്പോദു। ഏക് വന്ഥേ പോസിതിവിത്യ് ഓപേന് മിന്ദേദ്।